जर्मनी में संस्कृति कला, साहित्य, खेल, वास्तुकला भोजन। दर्शन आऊ धर्म के क्षेत्र ने बहुत विविध छे जर्मनी में जर्मनी के। कवियों के कविता आऊ विचार से देश कहल जाए छे ओंकर। संस्कृति बहुत विविध हे वहां बहुत दिमाग वाले मन के जनम। होय होईल छे वहां बहुत ही संस्कृतिकला होवे छीये।